Ng'exin runtha kja ndara'a na koji ye chasen ni thi ko nena ke thi chujni tsia xre tji thi kjin xranchri je the nchase na ke chujni yaa na tji'i na tuchina'a tjina thi thi ts'ena ke chujni ya'a na'a tji'i antho chinana tjina thi seena thini chena chujnina ntha see chujni setana'a u ko ji chujni thue tsji chujni na taje sena nch'esen jee xra chexraka kuje ncha ne u ju se ncha thi uchu sen neja nuna ngatha niguaxi nthese ncha nch'e sen ncha thi thana thi nchana thi thi ithi thingu ji ye thingu ji <noise> chujni xri tjina <noise> tjina <noise> na yathi <noise> nch'e na ya tsuji ena.